عادةً بستيقظ عالساعة سته ونص. ببدأ <hesitation> يومي بفنجان قهوة بقرأ الاخبار. بتطلع على شيء جديد. أحب أتناول الفطورالساعة السابعة. غالباً يكون بسيط متل البيض والشوفان. الغدا بتناوله الساعة واحدة. وأحاول يكون متوازن. والعشا أفضل أكله في الساعة السابعة. وأخلد للنوم على الساعة الثامنة. وأحياناً للساعة التاسعة